Ndishi oshimaliwa osho ngoo hatuufana kutya ombongo pakukalamwenyo nopakushiiva nopakuuda nomapekaapeko aa ndaninga oshimaliwa ihashilande ehafo shaashi ehafo ihali landwa ehafo ohalitungwapo komunhu yeemwene ndee telikongo ndee taluuya monghalamwenyo yaye ndee takala ahafa nonghee nee nena ngenge otolombwelenge kutya aaye oshimaliwa otashidulu okulanda ehafo odanakalindi handiya ndikulombwele kutya omolwashike ehafo otaliya pomunhu ouna una ombili yokomwenyo iyaa omunhu una ombili yokomwenyo oyo tayeetapo ehafo omunhu una ekwatafano liwa novanhu omunhu una omalalakano omonghalamwenyo yoye kutya owahala kutya ee owahala okuninga shike nomalalakano oye shama atu natango otaaeta ehafo omunhu ushi kutya ee owayuka peni otodi peni otoningi shike otashikutwala peni omunhu ee ushi kutya owashitwa omunamwenyo ndee inoshitwa noshimaliwa Omunhu oushi kutya owashitwa una oshinakuwanifwa osho una okulonga kombada yedu notoshinigi una ile uhena yoo oshimaliwa nonghee oshimaliwa oshili kokule nehafo lomunhu ehafo lomunhu ngaashi ndadja nokushitumbula kutya ohaleetwa kombili yokomwenyo nonande nee paushili oyoo kutya ngenge kuna oshimaliwa efimbo limwe ito dulu okuningasha kakele oshimaliwa kakele oshimaliwa iha shileetapo oshimaliwa ohashiya ngenge walonga oshimaliwa ohashiyapo ngenge una omakwatafano novanhu awa oo taetapo ehafo ove toti kutya ohoo mboli eshi ndakwatafanene nalyelye eshi ndaile kofikola ee eshingoo mboli ndakalongele oilonga inya yokeenyala ndakaka omano ndee handi ndee handuumbu ongubu ee oshimaliwa mboli otashuuya nee shayela kutya oshimaliwa ihashilande ehafo maala oshimaliwa ohashiweda kehafo loye uuna ngeenge sheyapo uuna walonga oilonga ile waninga shimwe shomonghalamwenyo shiwa osho tasheeta oimaliwa shahala kutya oshimaliwa ohashuuyapo ndee ihashilande ehafo kakele ehafo omunhu oholitungupo ovemwene momutima woye uuna una omalandulafano elinawa monghalamwenyo yoye noshimaliwa ohashishikulako nee